Ndakunda ente ahabw'okugira ngu eratuha amate, eratuheereza oruhu, eratuheereza enyama ndagikunda munonga kandi n'ekindi ente, ente w'okimanyiriire yaaba ariiwe ogyetungiire orashanga, orashanga yaakumanyira orazaana nayo orateeza nayo ebishani mbwenu ente zirareebeka gye kandi ziratuha n'ebintu bingi ziratuheereza orwamba, kunuuya barazijuga, barazijuga katugire ngu waaba ori omusigazi, waaba orenda omwishiki, oragyenda waaza kwenda ogwo mwishiki baraza kukusharira ebintu by'okuheereza okukira munonga barashara barasharamu ngu otware ente bakugambira ena- <hesitation> is it omuhendo omuhendo gw'ente ogu barenda ngu oheereze mbwenu ente ziine omugsaho mwingi munonga ndazikunda munonga. Ekindi <hesitation> orabaasa kugiheereza nk'ekirabo kandi ente eine ekitiinisa kihango munonga, omuntu yaakuheereza ente nk'ekirabo kiraba kiramanyiisa arakukunda munonga.